Cukkitirgel laawol ndiyam gollorto ko ni. Ko doole ndiyam ɗam ɓeydete, ɗam yaha dow, ɗam tello les. Ni woni so hawri ko sukki ndiyam ɗam duña ɗum. Ɗum iwa laawol ndiyam ɗum ndiyam ɗam heɓa no yahriri no feewiri.